Egu mauri lalonai naonohom lalonai, launa asina skul namonamo. Hahediba namona ta asina davaria lagu mauri lalonai. Nanoho namaim lagu mauri na eaukam. Dina tata lalodei, hanuai nanohom dabai, natorem, gaukara na haoda davara nalaom, namaim hanuai, dina tubua ma hanuai nanoho kavam, o adorai na haodam hanoboi ma hanuai nano kavam. Nega haidia ma, gadara gadara maragidia akaram hanua lalonai. Memero ida araka kava raka kavam, hebou heboum. Nega tata ma mauri aukam dainai ma alasim, muri muriai, boga kunu daidai, ma ahenao henaom. Lalohadai ese, eauk- mau- eaukamai heream. <hesitation> nega tata ma, kara dikadia momo akaram boga kunu daidai, mauri eaukam dainai. Bena amai mauri na unu heto, na lagu mauri na unu eto. <hesitation> na taim name abia na horai, ina orea name davaridia ina intiviu- interview a'abiam. Na noinom bema, namo ena, orea ese heduru haidia bema mailai, ai hanua memero kekeni, mai anoho kavam, asia moni gaukaram. Emai mauri na moko aheau ka heau kam. Asi badina da- ta. Na dainai, dabalao heduru haida bema henimai, emai noho maurina lalonai. Ai emai mauri na bema, mauri mai anina da baia mauri, bona baia mase. Na hari lau ese na mamiam bona na- nalaloam na aimai mauri na, asi, mamina ta asi, ena maoro ta, vada amauri kavam tanobadai. Na daidai- na dainai lagu noinoi badana emaim, na orea enai, bema namo, heduru haidia boma siai, ai emaiai. <hesitation> ai momo na asia skul namonamo, asemai pepa ta aonega ta, nao gado dan asi dibamai toretore dan asi dibamai. Dainai ina nonoi nakaraiam, na orea dekediai aie entivaim- enta- interview'imaim tau nimandiai, boma heduru ai emai.